Cecina c <hesitation> luxhi, naku uni taku hi ixhi nda iyoi tá'a kuvite yoyá ta takui ichinana naxi kuxo yukú té kateka xunjan té koyetilu, ñañaxhi nán nolo tá kundoxhi takuntote ña ló'o lando takaye, yexotén tuto kenina jué te ya nexhiná xhi tekaxe unteyó ñain ñain, nolodie xoté xhiluantá teña i iin.